Toh kha ha nda kal vak babahbe ndakal in fatah wethkha indde git wethkha kad kadda kudduda ndale ndag tonha, nda ngiddan vakh babaha kam sitted nde geda manahan terre kha nde ge manga kaman shete khara nzarra rah ndege dah bahu nzidde tsaha tsen tsana biya da nzidde tsana isana biya, nda ya yohhana ngidda vakh babba tarkam isekh dikhtor aih tsene enna dabaha lavar da nzid da nzidde tsan tsenah khakaman kudda kalvakh babba vakh karbiya lavar tsazarabiya nda nzidde tsen tsana bi daddah khuraha dadda kharaha kharaka aih tsa. Enna da kharaha tah enna nah khura chewa nzidde tsakah ngha tara nda ngha yahana man ngagavna wuddun vakh kara tuwe dallu da fatta yana zuwade yane ah, enna kal babba ha ndabahu nda zuha ndahude ha ngadaga biya kauda da batorraha ngah nda aubaha dauda isakha zuzuwa be saide kawai dugglaha zuh zuhha dug bakh khakarde kawai, amman khura zuh tsafa kafbiya ngabi nzidd tsakah ngha ngha kanshata khare nude nziddah bagh tikhina kam ndabah kan biyu.